ना आमी जीवितांत जे म्हटलेलां ते कशाकी न कोण। देवर परभाव दुसऱ्या लोकांचर पडताच आमी जीवितांत। भोरें वयत केल्यार ताची खुशी व दुख दुसऱ्या माणसाक। जाता छोड करून आमच्या घोरचेंक माणसां चा। स्वाभावूच असो असा की आमी तोदेंक दुख आनी। तोदेंक सुख दीतां आमच्या कामाचो बरो वयत परभाव। दुसऱ्यां चार पडतोलोच देवखून आमी जाता टिट्लें। खुशी रवूनक जायआनी दुसऱ्यांकुई खुशी वांटनक जाय।